والله بصراحة يعني اني طفولتي مو حيل اتذكر بيها اشياء بس اتذكر مرة رحنا سفرة على عقرة ويه بيت خالتي جنت يمكن خمس سنين يعني هاي اول اكثر شي اتذكره من هالعمر